Yimɓe Iran, to a hoosii aadiiji maɓɓe <hesitation> walla finaa-tawaa maɓɓe, <hesitation> ko yimɓe marɓe pinal, pinal anndal boo. Ngam ɓe njogike jannde, ɓe njogike ilmu <hesitation> kan waɗi ɓe ngonunoo nder yimɓe <hesitation> inndinɓe to adunaaru <hesitation> sabu to o en koosi bana Baghdaad e ko nanndi non, ko nokkuuje anndal gila jamanuuji <hesitation> - jamanuuji naane.